<hesitation> wotsɔna mìagbɔ fiya, kɔlɔ, wotsɔ kɔlɔ ɖana aɖi. <hesitation> kpeviɖi mawoa, amidzĩ be kɔlɔ a ye wotsɔ ɖanae menya eya, vɔa aɖiletiwo ya, medo dzesi be azimi wotsɔ wɔna gbgbotɔwo. Le mìagbɔ fiya ya la, amidzĩ ŋtɔ kpoe le miɔ mìa gbɔ ku kɔlɔ woawo kpoe le mìagbɔ fiya. Woawo kpoe le mìagbɔ fiya. Azimi be nu <hesitation> nemi be numɔwo wonɔe sã, emɔ li wotunɛ wowɔna nemi ya voa egbe me fia emɔ ŋgba va le mìagbɔ o kpoa wo mgbatem ɖana nemi o kpoa amidzĩ kudo ne ele dzi kɔlɔ alo amidzĩa wo be zomi fia, ele mìa gbɔa eye bedɔ edzĩnam le edzĩ mia gbɔa ya kpɔ voa kpotɔawoa, omgba le mìa gbɔ fia, le egbe be nu ŋkeke me o. He kuɖe ye be dɔwɔnuwo ŋtia, ein wo va de, wom gba tem ɖa nɛ o. A mɔwo ya, awo le, mì le zã egbe egbe fia. Kpoa ne ameɖe dza ɖa kpeviɖia, edze nɛ le fiya aɖae zeɖeka. <hesitation>